العطلات الوطنية اور الويكاند اللي عندنا الجمعة و السبت ، عندنا عطلة اول نوفمبر تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية و خمسة جويلية تاريخ استقلال جزائري ، وتانيك في البلد تاعي يتبعو العطلات الدينية ، يعني الأعياد الدينية كعيد الفطر و عيد الأضحى و عاشوراء و اول محرم